La taq om taqee' nri'an utilizar taq kisuuq' va reh nki wulmood nkib'ee keh nki'an usar reh maas ke todo reh maas <hesitation> q'uun kib'ee porke ya taq taq om taqee' keh nki'an maas facilitar taq kisuuq' reh wula mood nkipana reh janaj lugar entonces ru'uum re' nki ki nkisik' maas taq kisuusq' <noise>